O’ziga xos qurilish uslubiga ega bo’lgan davlat - Eron. Qo’lda ishlangan gilamlari bilan ham mashxur. Ko’k gilamlari asa <hesitation> eng trenddagisi hisoblanadi. Bu yerda o’tkaziladigan tezko to’ylar asosan judayam mashxur. Fashistlarning yurti bo’lgan davlat madaniyati bilan hamisha ajralib turadigan davlatlardan biri hisoblanadi.